<noise> ʻoia nō. ke kau akula ʻoe i ka palaoa <hesitation> a i loko o ka mikini palaoa, ʻeā? <noise> hoʻohana ʻia ka wela mai ka ʻuila e hoʻopāpaʻa ai i ka palaoa. a wela akula ka ʻuea o loko <noise> a pāpaʻa maila ka palaoa. <laughs> <noise> A ma waho o kēlā ʻae.